A wodi nyamirde ma latinde e ne andadana himɓe wara e nyam ɗon ko yawi. Nyamdu e hani tawe a siffa ire ɗon. A wawi siffugo ɗon maro e amalari e nyiri e fu e nyiri gauri, e sokora e ɗo himbe ɓuri nyamugo nokkuje ɗen.